Ekiro kyange nekitandika esaaha ekuumi naibiri eza'nyenkyakara, ekuumi naibiri nenjumuuka. Ekiimu naibiri asaatu, nibwo nduga omukitaabu, ngeeda naaba. Bwe mara kunaaba, netekaniiza kugenda omuyafeesi, ngenda nservinga chayi bweba eroho hammezza. Bweba etaraho, obwemba nkererirwe munno nengitteka omunsaho nengenda naayo. Obuba nengenda nyenkyskara, nsiiga nayoleka abaana okyokukola, ekyabarachumba nyamisana no'kurolela enkirembe gyendekere omuka. Maala, ntemba emootooka ngenda hamuliimu, Kwiika hamuliimu, nkaguza mukama wange, ndamukya bagenzi bange boona. Hamuliimu, nkaguza mukama wange, kirekyo netwijja kusiiba netukoraki. Ansobora byeturabba ne tukora, ntandika kimu ha kimu. Ekiro kiwaho, amuliimu ndugayo ekuumi naibiiri, ne'dakiika asaatu. Ekuumi naibiri asaatu, enterera eiba nyoowe nambeli ali hoona aija tukwatagana, tutaaha kwika muka. Obwetwika muka, tusangs Chai, tunywa, tubbaza na'abaana nebatusobora ekiro nka bwekibaire kyabo. ne ziika esaaha nka esaatu, tulya, tusaba, tumara kusaba, bulyomu araga mugenzi we, tuggya mukitabu kubyama.